Kutu njuena kendava nikuaku chichijan iñatuu nenuñatu ndenikua iña iñatuu, chivee nduku vee indekuñain iho yendavatu chumiján jaitu jaitu anina kundaitu keña añuñexhi yukachi kataña yuyuxua ndono yanitu nikuaján, yakuu cheyujan kendavatu ndukutu iyetu ndukutu takana kendava viluu tuján kendavatu nikua kidi nduchi nidavati nikuani kuti yetuu iko'o notuu ndadukutu nikonatu kanatu onada'a nduu nikuajan yatun kendava lamaján nduntun tun kutajan kutuyu yetuu, kendavatu ikuján nduni tuku yeini ikeyei natuu nadukutu kendava nikuan iho tuu kutuu kendavatuu ikonutu ndiko'o nandutu yeituu.